Karazagna biscuit ndraiky misy gouty o, dix huite petibeure e, salto o, de misy biscuit bokotra, de biscuit sary loko, de misy ry sablito.